د منقل د کارولو طریقه <hesitation> البته داسې ده څې منقل باید چالان سي، د تودوخې درجه یې باید عیار سي، او دا هغه د ګرمې هوا په واسطه چې داخل کې تولیدیږي د هغې پواسطه باندې مونږ او تاسې خواړه پاخه کړو او یا هم کولای سو ګرم یې کړو، نظر هغه حرارت ته چې مونږ یې تعینوو.